اذا حختار ما بين عالم خالي من التلوث او عالم خالي من الفقر، اكيد هختار اني اعيش في عالم خالي من الفقر لاني احس ان الفقر اساسا من مسببات التلوث وعدم الاهتمام، لكن إذا كان كل المجتمع في فئة عالية ونملك كثير من- من الفلوس يعني اكيد حنطور المكان وهنبعد مصادر التلوث عنها عن قدر الامكان، مثلا نسوي مدن صناعية بعيدة عن السكان زي كذا.